Xhi ujun, dika xhi no dika ujun, xhika kutii hi akodii hí ndo'o, ido'o burro kuti nré hé chetijan ñañajan ojon indú cheti jian kutii jo jon ihó cama techi kuexhi ki ká kuti ojon kaxhi ndakuu ta'a ojo'o <hesitation> tii ña ihó ya'á kuechi, xhikati te tinani tortuga ian vii kue xhikatijan onreja ni maniuti ti xhete ihó ti ujun ya'á kue xhika.